زه تلویزیونی پروګرامونه چندان نه تعقیبوم پخوا می یوه تلویزیونی لړی تعقیبول خو اوس یی شوق نشته اوس هر څه په سوشل میدیا کی کتل کیږی دتلویزونی لړیو اهمیت خوار کم سوی دی بله خبره دا ده چی اوس وخت هم نسته اکثره وخت مصروفه یم او خت نه بیداکیږی چی تلویزیون وکورم په ورځ کی یو وار دخبرونو لنډیز ګورم اوبس